Koa misy hanigny zao mey agnaty lapoaly zegny ai, entagniny kalôngany lapoaly de vake izy koa fa voaentagna igny, ahidignina rano kalongany akô zegny oe alôgno, de kôfa elaela igny amjai tokony oe ho <hesitation> azonao sary antsaigna zagny oe ho afaka anô zegny avake koa sasagnao, de <hesitation> kosehigna am paille de fer na koa oe rehefa voakosoka am paille de fer izy de sasana amin ffff-halagnana amjai de <hesitation> madio tsara aminjai izy avake.